Bir banka pamidor sovisi ochilgandan keyin muzlatgichda besh kundan yetti kungacha saqlash mumkin <hesitation> shu muddat o'tgandan keyin uning <hesitation> sifati buzilishi mumkin va iste'molga yaroqsiz bo'lishi mumkin.